тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
міржақып дулатов орыста мейрам көп қазақта айран көп деп айта отырып мұсылман жұрттарына ортақ жылына екі рет келетін ораза құрбан айттарын есепке алмағанда бізде жалғыз мейрам бар ол наурыз деген екен
шынымен де қазақ халқы үшін наурыз ерекше күн
ол жылдың басы көктемнің басы ынтымақ ырыс күні
бұл мереке біздің халық үшін бірліктің татулық еңбектің көктемнің ізгіліктің бақыттың мерекесі ретінде тойланған
сондықтан да болар бұл күні барлығы шаттанған қуанған мейірленген
наурызда адамдар бір біріне жақсы тілектер тілеген құттықтаған кешірім жасап қайта табысқан
ай хау еркем наурыз наурыз
өкінішке орай қазақстанда ұлыс күнін тойлау асыра сілтеушіліктің салдарынан ыын бір мың тоғыз жүз жиырма алтыншы жылдан кейін тоқтап қалған
қуанышымызға орай тәуелсіздігімізді алғаннан кейін наурыз да бізге қайтып келді
жер жерлерде кішкентай кезімізде мектептен бастап тойлап жүрміз
алайда наурыздың күнделікті өмірімізге енуі қалай
міне осы сұрақ мені ойландырды
нәтижесінде наурыз мейрамын күнделікті өмірімізге енгізіп қалай тойлануға болады деген сұрақтарға мен келесі бес іспен жауап бергім келеді
мен айтатын іс олар өте оңай
мен жаңа дәстүр ойлап таппадым
және де егер де сізге наурызды тойлауға болады деген бір істерді шараларды дәстүрлерді білсеңіз онда маған міндетті түрде жазыңыз
сөйтіп сол арқылы ой алмасып наурызды одан сайын өз деңгейінде жақсылап тұрып күнделікті өмірімізде тойлайық

ең бірінші наурызға дайындық деп айтсақ болады
әдетте қазақтар наурыз мейрамына дайындықты қыс кезінен бастаған
аңыз бойынша қыдыр немесе қызыр ата ұлыстың ұлы күні әр елге келіп әр шаңыраққа соғып бата берген
міне сондықтан әр үй қыдыр атаның жолын күтіп өздерінің жанын да тәнін де киер киімі ыдысы мен бұйымдарын да таза ұстауға тырысады
үйдің іші сыртын қора қопсыны тазартып ағаш егіп өсімдікке су құйған
міне бүгін біз де қыдыр атаның жолын күтіп үйіміздің іші сыртын барлық жерін тазалайық
онымен қоса өзімізді де ұмытпайық
өзіміздің жанымыз бен тәнімізді тазалап ретке келтірейік
сөйтіп жаңа жылды жаңа парақтан бастауға тырысайық
наурыз ол шаттық ол мереке ол жаңару күні
сондықтан да ежелгі қазақ халқы бұл күні шаттықтың белгісі болатын жаңа түсті өздерінің бір киер киімдерін киіп шыққан
сондықтан біз де наурыз күні өзімізді жақсы қылып көрсететін бізді құлпыртатын бізді жайнататын ең тамаша киімімізді ең тамаша көйлегімізді киіп шығайық
бұл маңда сақталушы еді сыбаға сапарға кеткен ұлдарға наурыз айы туғанда
үшінші көрісу бір бірінің үйіне бару қазақ халқының наурыз мейрамындағы әдет ғұрыптарының бірі болып саналады
сондықтан достарыңыздың үйіне туыстарыңызға көршілеріңізге барып құттықтап оларға жаңа жылда жаңа табыстар тілеуді де ұмытпайық
наурыз наурыз жылы жел келді ай
ал бұл күні үйінен шықпай бұрышта отырған адамдар жазаланады
сондықтан үйіңізден шығуды ұмытпаңыз
ақтады жайдау айхай наурыз наурыз жылы жел келді а
төртінші жігіттер боз балалар қыздар бір біріне селт еткізер дір еткізер ұйқашар деген сыйлықтарын ұсынған
бұл сыйлыққа әдетте айна тарақ иіс май күміс жүзік жатқан
айна ол пәктік пен жастықтың тарақ әдемілік пен сұлулықтың иіс май бүршігін жаңа жарған жауқазындай құлпырудың ал күміс жүзік тазалықтың белгісі болып саналған
сондықтан бір біріңізге кішкентай селт еткізер мен ұйқашарлар сыйлағайсыздар
той болушы еді бұл маңда сақталушы еді сыбаға сапарға кеткен ұлдарға
бесінші жақсылық жасаңыз
ол үлкен де кіші де болуы мүмкін
мүмкін кішкентай баланы жолдан өткізіп жіберерсіз
мүмкін көмекке зәру адамдарға көмектесерсіз
сізге мына жақсылықты жасаңыз деп фантазияңызды шектегім келмейді
себебі бұл әлемде мүмкіндіктер сондай көп
және наурыз жиырма екісі күнімен бітіп қоймайды
ол бір айға дейін созылады
сондықтан осы келесі бір айда мүмкіндігіміз келгенше үлкенді кішілі жақсы істерге себепші болайық
жылы жел келді ай хай сары май тары көже төгілді ай
бұл мен ойлаған наурызда істеуге болатын бес іс
мүмкін сізде де басқа істер ойыңызға қазір келген шығар
егер пайда болса онда міндетті түрде маған фейсбук вконтакте инстаграм желілерінде жазып жіберіңіз
сөйтіп тізімге енгізіп қоямыз
сол наурыз күні құтты болсын
енді келесі подкастымыз жаңа жылдан кейін шығады бұйырса
әрбір отбасыға шаттық қуаныш бақ береке тілеймін
ұлыс оң болсын ақ мол болсын
елімізде сәбилердің үні көптеп шығып қуаныш пен шаттыққа бөленсін
келесі кездескенше
кеткен ұлдарға наурыз айы туғанда